﻿Oimeko irü mimba reta, i rupi oikovavi, mbaeti jevaeño komo yaerami, jare oimevi <hesitation> por ejemplo kua karumbe reta jae oime irupigua, oimevi mboireta irupiguavi, oimevi teyuguaju yae supeva, ani iguana jei supe retava, oime jokua irupi jokuaretava oikova, jokogui oime irü guira reta ipuere irupi ojo, erei mbaetima oiko koropi, okaru vaeraño jokua reta yoguiraja, mbaeti oikoete o iyivite rupi